أنا الحق الحق الحاجة يعني الي راني حاب تكون عندي المهارة ومقدرتش نجيبها هي انو نتعلم قيادة الدراجة الهوائية أنا الدراجة الهوائية هو يعني المهارة الي خاصتني في حياتي بش نعاود نصوق أنا الدراجة الهوائية بلا مانطيح وبلا مانخاف